Gny famelan-keloky izy io ilaina amy gny fiaigna raha tsapanao hoe tena avy ampon'ny le olo tokoa le raha. Fa arakaraky gny heloky avao koa. Misy gny heloky hay avela, misy heloky tsy hay avela. Raha ohatsy famonoan'olo izy, sarotsy gny hamela anizay aloha.